أنا بعتقد إن الآلات ما فيها إنها تنتچ فن، الفن هو إنتاچ إنساني لإن الإنسان وحده اللي بيستطيع ، لإن الإنسإن وحده اللي بيحس الآلات ما بتحس الآلات ما بتقدر إنها تنتچ مشاعر تنتچ احاسيس، فيها إنها تنتچ منتچات فيها إنها تنتچ اشياء بتساعد البشر، ولكن البشر هو اللي فيه ينتچ الاحساس والمشاعر.